Yeatepii maisha nekararani koo yekakikanyitkei ak poiyoo nyuu akekanyitkei ak lakook chuki akeai paisyoniki, akotaretech jehova kenyoru tukuk che kipoisyeni ketepchee iin ketepche iin, maisha nekararan ako soman lakooki akonyor paiyoniki. Koo kitepche en oret nekararan ak kenyoru tukuk chekakitoretenkei, en en en gaa engaa, amuu ngotko makinyor tukuk chekararoni chekakitoretekei kou chepkondoki komonyoruu maisha nekararani amuu ye yotepii, si komotinye kiiyi komelen kararan sapee lakini otepii otinye tukuuk cho paisyeeni ko kararanitu iin sapee ko alen apoitii yoe.